ay weaka batarmu, taa husan nougka toya, karig jelaya, nogka toya, harakat nogin tuul harakaga iginan gair, riyada resmieaka weaka liabmu.